Ꞌnaⁿ na yati na nncwilꞌue ja mawilꞌueeꞌndyo̱ ncheⁿꞌ catscu ljoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ ee ncheⁿꞌ catscu juunaꞌ cwineiiⁿnaꞌ najndyee ndoꞌ naquiiꞌ na jnda̱ jneiiⁿnaꞌ aa na ñequio tacheeⁿ oo aa na jneiiⁿnaꞌ ñequio ꞌnaⁿ jneiiⁿ joꞌ na jeeⁿ ya juunaꞌ na nncwilꞌuenaꞌ na nntsaꞌ nantquie ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na ljoꞌ jeꞌ mati yati juunaꞌ nchiiti seitye na cantyja ꞌnaⁿ ja joꞌ na ja ncheⁿꞌ catscu mawilꞌueeꞌndyo̱ naquiiꞌ aa na nneiiⁿ tseiꞌ aa na nntsꞌaa tsꞌaⁿ meiⁿnquia cwii nnom nantquie na nncwilꞌue ñequio ꞌnaⁿ na ncheⁿꞌ joꞌ chii joꞌ na mawilꞌueeꞌndyo̱ ncheⁿꞌ catscu.